Ntaka da in fruta y verdurá ja kao nte ku in una kɨvi nu na kú kustneé in nu ó tu tu ijni xeén te ni tu vɨjin xeén sa'a chi kante in semaná te nu in nu ijni xeén yistneé chi in uú uni ni kivi te ka tivi.